تازه بوټي د خوړو خوند او غذايي ارزښت لوړولو لپاره کارول کیږي لکه ګشنیز، نعناع، زنجبیل، هوږه، زعفران او داسي نور. دا بوټي نه یوازې خواړو ته خوند، بوی او رنګ ورکوي، بلکې معدې، وجود او معافیت ته هم ګټه رسوي. تازه بوټي باید ډیر سره نشي.